Men kechki ovqat uchun nonushta qilishni afzal koʻraman, chunki baʼzan yengil taomlar kechkurun ham yoqimli ham yengil hisoblanadi. Shu sababdan menga kechki ovqat uchun nonushta qilish afzal.